Imo da neni mo kutu, imo da gina neni ewol nu eyin eyi bienu eni so mi mo ude eweyor me kotu baw me kotu ude eweyor mam mu, imu da neni, imivuram me kotu baw imo ayi neni, imo da gina me kotu mu da gina, edegne me kotu mu imo- aya gina baw ka eyi nu edegne nu ebie nu eni, ena ebie nu eyor dor ena nu me kotu mam mu edegne baw me yi ima, imo, ma uyite omo dor ma ka ude wor ka mu kotu omo wor ma mu omo- wor dor ubeyo, eni me kotu mu otu odegne, oyor onu nu oyi omo vuram me kotu mu ambame odegne owey nu okuru <noise> oyi nu owey nu odomon mu uvai yor me kotu mu ogor me iyaw kre ani mu me kotua, omovaram ka me kotu ma ogor me, eyor ewey nu edor mo avai, ewey nu ekuru yi nu emi imo, ona oma omome, ekuru me okotua mu ona omo- ayi me, ubo yor omo dor, ubo yor omo dor, omo, omo nu otesen imomu eva mu inulin imo nu muyan nu, nu imo eva ta ma du, oyor da gina nu otenu iva, oyor omo nu ete nu wa mu imome nu mi bein iyor kre ini nu me kotu ne ikikre baw iyin okunu wor mu wola mu bie omo, dor uderi wor nu ubie nu omo yor, omor wor mo kotu wor mam wor uyi nu da nonw.